خمسة أربعة ثلاثة إثنين واحد صفر ستة ثمانية سبعة عشرة تسعة اثني عشر ،أحد عشر ،أربعة عشر ،ثلاثة عشر ، خمسة عشر ، هاي هي الأعداد ترتيب العشوائي.